Yakup tu urip a, yakup me tatokun tura taguan i fanga wekan, tura tasabi-sabi tura i lekan i nasabi galak waluk tura narongan nini sinabi ra ira tarus-tarus loka ira nasabi, nasabi baban. Urip pun sam, urip a pun fanda. Taguan i fanga tarus-tarus, tu tasabi tura i leman naruk waluk. Narongan nini suara si ira nabal na <hesitation> nawali. Habar sa liwa, tura nugu baba botak sa nafas ni urip sa le nafara. Le mancia daratan dafas mole baba botak nasuka tei, nakuk nai si, urip ira kutanak tei. Lebai namat i me kutanak nai kumu jatei.